ס'דא זייער אסאך מינע פייגלעך. ס'דא פידשענס, די האמינגבירדס, טויבעלעך <hesitation> אוולס, פעלקאנס, סוואן, פיקאק, די רויב פייגל און אסאך אנדערע מינע.